Ah pues guꞌn nak guꞌn nak yex guꞌn gowma por ejemplo diꞌtse ikaná guꞌn luego luego gowná medio guꞌn wenla uyë saꞌnde diltsa stse par schop stson mbidz ikaná guꞌn medio nc̲h̲oꞌyc̲h̲e xkë dzekna skedz gunu par gowná.